हमर न फाइनल एक्जाम रहल की आ उ दिनका बा न एगो हमर संगघतीया बा के पैसा निकालेके रहलै कि ओकरा न बरी जरुरी रहलै की । त हमरा कथी कहैता फोन करके सुन चल न हमरा संगे पैसा निकाले त हम कहली ना हम ना जबौ हमरा लेट होजतौ त कथी कहैत हौ ना होतौ लेट की। त इलगन सेन हमे हमन अपन घरवा से निकली न अगाडि त उहे लगन ट्याक्सी सब मिलाई सै माने उ दिन केतनो खोजी केतनो टयाक्सी खोजी एउटो ना मिले। त बुलते बुलते चलगेली बस पार्क त बस पार्क जाके टयाक्सी मिल न त हम चल गेली घण्टा घर की त घण्टा घर सेन फेन दोसर टयाक्सी लेके चल गेल रहली एटीएम मे त पैसा निकाल लेली त ओकर कहली तु चल जो हम जाइतारीऔ त कहैत हौ ह हमरो त एक्जाम मे बा दूनु जना के एक्जाम रल त हम कहली ठिक हौ। तु देके आ हम तालु जैतारीयौ त हमनी के दुनु जना न‌ चल अइलीयौ सगे घण्टा घर की टयाक्सी येमे आ ओकरा बाद न हमर कलेज लगन न जाए ला एउटो न टयाक्सी मिलैत रहल त हम दौरैत दौरैत जाइत रहलीयौ। एउटो न मिलैत रहलौ हम केतनो पुछी टयाक्सी बाला सब से त कथी कहे ना हम ना जबौ ना हम ना जबौ त एउटा टयाक्सी बाला न बारा निमन रहल । हम कहली अंकल जे चल न हमर एक्जाम बा हमरा लेट होइता त कथी कहैता ना उ लगन ना मिलैसै पसिन जर हम ना जबौ त हम कहली चल न त उ दिनका बा न उ अंकल न कथी कहैता चलन त बैया तोरा पुगा देबौ। जे तोहर एक्जाम हौ कि ओहीसे हम लेजाइ तारियौ त हम कहली हह त उ टयाक्सी बाला अंकल न हमरा केलेजाके की हमर कलेज लगन छोरदेल त हम कहली केतना भाडा लगलौ अंकल। त कथी कहैत हौ बिसे रोपया त हमहु ओतना देदेली माने कैनो कौनो टयाक्सी बाला निमन रहैसै कैनो कौनो टयाक्सी बाला न एउटो न निमन रहतौ।